Pendi'l tipu d'abrilatas peru'l de tola vida va repiandu pol cantu de mentris aburaca la tapaera. D'esta horma la tapa se desprendi del ojetu que abri, premitiendu la salía dela sostancia que queremus de cogel o sacal. Ai muchus tipus d'abrilatas, los ain que van furandu, otrus que s'entrillan nel cantu i enhuncionan dandu-li güeltas a una ruea i tamién los ain létricus.